کانګرو یو ځانګړی حیوان دی چې په آسټرالیا کې پیدا کېږي. هغه اوږدې پښې لري او د ټوپ وهلو له لارې چټک حرکت کوي. کانګرو ښځینه د خپل کوچني ماشوم لپاره په خېټه کې یو کڅوړه لري. دوی ډېر ځواکمن لکۍ لري چې د تعادل لپاره یې کاروي.